Abinci da nako umcey umh ɗiengo kwade ngwa humyo dien allgau gə ɗankali turawa akud ja uhm ɗankali turawa ɗan kali turawa jaura dan ngə aligaga kumbue ngəde kumbue kwadə yo ɗankali turawa ɗan gə aliigau gə affico ngwə wate aji yəraumie ngwə biski kaklue mbulawa yu nɗr ɗienge aligə arrau rə jauwa <noise>